Ny raha indesiñy io izy io da arakakaraky asa ataon teña avao fa no mañahaka aña manoka zaho zañy mpañamboatsy telefaôny. Ny raha indesiko zañy fatipaty telefaôny izay angalako piesy piesy reñy, fera sodey tournevisy etian, sy mbô maromaro hafa koa.